نحب نكون أسد بالطبيعة نبجى مرتاحة نهار كامل اللبوة قاعدة تصطاد وانا راقد ما نعمل في حد شيء وزيد الأسد هو ملك الغابة وشكون ما يعرفش ملك الغابة معروف معناتها وهرتو الشعر متاعو ما حلاه، أنا عچبني برشا الأسد ونحب-نحب كيا نبدا-نبدا معنتها اللقب نتاعي ملك الغابة شكون بيفي.